म्हवाचे मुस खूप तरेचे अस्तात थोडे अस्तात ते अपुन डायरेक्ट आपल्याक तोणान म्हव खात। थोडे अस्तात ते बेष्टे मुस अस्तात जे म्हव सोडून बाकी सगळा खातात। पण सगळ्यान बरा किड्या पैली एक असा गंजील मुस नाळ्यार हनी बी मंतात। हनी बी अस्तात <hesitation> न्हू ते फुलांसून म्हव चोखपाक आपले स्टिंगर्स वापरतात आणि केवा केवा स्वताचा रक्षण करपाक सुधा वापरतात तेका सुख या कुस मंतात।